إبدأ اتحضر مليح واحفظ اللي باش تقوله وقت يكون حاضريقل التوتر شوي، ثاني حاجة جرب تتدرب قدام المرايا والا قدام أصحابك والا عائلة، <hesitation> تاخد على روحي شوية، كيف يبدأ بدأت تحس بالتوتر، خذ نفس عميق ويخرج الهوا بالبطيء هذا يعاون باش تروق وأهم حاجة ركز على الرسالة اللي باش توصلها بدل ما تركز على نفسك.